Ko ye kyaetundoi ko kyaetunen kyaetunen risop, yekikuren kewangoi, ko kikararan amu kingeetu, kokikinyoru kii tukul nekimache, king'e ki ki kikichame kependi keyae tukuk che chechang ki- ki- kipendi aene kipekeipu peek, ke- ke- ke- ke- kependi ke- ke- ke- kekwerie sikiriet sekesikchin koipwech koipwech peek, kesilchini peek, ake kewirchi parak sikirio sikoipu pek akoi kaa, kokeny kokikipendi kwenik. kwenik kerate akende patet sekelau kwenichu, kokkikichame amu kikipendi lakok chechang ochei, koking'epe ak laak cha alak, kogikiratechitukul chechiik, kepwaa, kepwani sekemunyi eng' oreee, keam keam matundek chemii oree ng'amu kichaang matundek. Kikiame lamaeek, kikiame matundek alak che- che- che anyiny chetuen kokianyiny matundek chu chekechame amu kikisere, kokenyi, koking'oitu, kokikipendi kechesani ak laak ak lakok alak, kikipendi owanjoshek che mii tumin, kokimii kiwanjoshek chu ko chaang, ke pendi ak laak ak choronok chuk kipikechesan tukuli, ako kikararan ochei amu kikimii tukul. Ko kiit nikimachamei akopa risap risaap ini, koyaa amu kimakaosikchini ope opocheeng a opo- opo- ope ye- yeu- yeuu taonit nekinde amu maisikchini ma amu lo ochei, kokimakararan, kokeny kokikichenge mikeposhek ak choronok chuk che tipik, kecheng mukepeshe chu sikechapen chakula chepo lakok, kikichenge kikichenge kimindet ak sakek, ko kimindet ko kikikwanyen koeku kimyee sikesikchin ke- ke- keyam ke- ke- kendeni kityongan sikoek muchesee, ko sakek chu kokikiyoi sokoek ingwee, sekeamden, kokimakiyoi eng' maat, kikiyoi kityong'an kindeni kityok ke- ke- ke kero kole kakorur ak keam, kokeny ii. kokikipendi kikipendi kipikekwee pandek, anda ko marakwek ya karuryo marakwek, kipekekwei marakwechutachu, kekwei achek ing'imbaree kipike ketuiyo tukul ak keal.